Ko'p mehnat qildim qat'iyat bilan loyihalarda faol ishtiroq etdim va o'z mahoratimni namoyish etdim rahbariyat buni qadrladi va lavozimimni ko'tardi.